Si putess turnà aret, dint 'o tiemp, eh m' piacess assaje a turnà a quann tenev diciott'anni. Aropp che aggio fatt 'a maturità. Nun 'o sacc, è cagnat coccos. <hesitation> Eh a me 'a scola è pesata troppo assaje, quindi pò so diventata dicimm gross no? <hesitation> E m'aggio abbiat a divertì, a avè nu poc chiù 'e libertà, 'a patente. Dint a chell ann, dint a chillu mument so stata bona. Perciò turnass a chell età, pecchè aggio abbiat a viaggià, a viaggià assaje e <hesitation> tenev nu sacc 'e cumpagn, poi pur cu 'o 'nnammurat meje 'e chilli periodi m'addivertev, m'addivertev proprio assaje. <hesitation> E a diciott'ann t' sient come, come si teniss aint n- nu fuoc no? Ca vuliss, t' vuliss magnà 'o munn. E quindi è stato nu poc accussì. <hesitation> Era 'o periodo, sì, arò vivev ancora 'a casa mij e <hesitation> ero circondata poj 'a tutt 'e person ca ca m'facevn sta chiù buon no? E <hesitation> e poi è stato l'anno arò aggio abbiat a frequentà l'università, quindi finalmente gent nova, e <hesitation> steven tutt quant, era pur 'o periodo arò c' stevano pur ancora 'e nonni che nun erano venut 'a mancà. <hesitation> è proprio nu bell anno, quindi sì. Si putess turnass proprio dint 'a chillu mument.